Nguiko, nguiko, agosto tán, nguichi i kí nañú, nrida xatú juera rixhi yo'o agosto <hesitation> kingui kiño, xe xanto patron ne xa jesus nasareno, viko kano kó kingui ñoo, kigui fiesta san pedro, nguen luxhi ká ihó gente ihó nino, kidanguaxi nruxa, kidaxhi mole amarrilo, arroz, nruchii noó diko maitini, kadaxañoo koño cuchí.